Tantaran-drô Pôritigaly ndraiky nalaza irô Pôritigaly àby iô amin'ny resaka fitetezan̈a ta- firenena zen̈y, fitetezan̈a firenena ôrôpeaina àby iô irô zen̈y anisan̈y nieksplôre donia ity zen̈y ten̈a maromaro. Avô bôka amin'ny tsangatsanga nataon-drô iô zen̈y no nahitana <hesitation> tanàn̈a afa koa.